K'olik wu, wu wu wu paloma ke' xik'nik k'olik wu komsellama este, este k'olik wu chkop wu más leent wu paat qa qal ki' b'aan avanzar qiib' cuando ki' b'inik i wu kmatz, wu kmatz nada más kb'inik pq'oos ri xpeq namás ktzo'pnik, ktzo'pnik konto, kontod la lagartija eso qa utz ya, ya k'olik chkop pues ya ki'b'inik ruk' wu kxik' k'olik qu's k'olik k'el, k'olik este palomas i njel wa'.